Yegu am saam ko am shinawu, ni shaam. Kogi tɨi shaam pangnam ni labei kogɨ tɨi shaam pang nam bde yiya gɨ wur wangha, ko gɨ wud bisung mai gɨ yaad nakgha, gɨ yad <hesitation> dangsarkina apiya ama shinunga ko kuri ko shaghei ko mi daal ko mi voot, ama kubshisa maler nyangha. Ha yar shokgaak pungngha ha yarang gɨ kyara, ha yarang gɨ kuk nya'ghal shaala mang nya'ghal so'ghomang akin t1mongnhaak. shaam waru, hibiti nya'ghal peishinung nyet gu panko ya amsam sa kogwaki zheyongyeiyu. Mabɨn tiyungnwu, ti tiyungpang mabin tisiwu gabiriga ti shamaak binna a pi yɨiy gɨ kwahinawu ga <hesitation> yit de yip wui, ghi yirhina piwui, ghi wutda khin tanghal pang. Sanang a leru ko azhuaru, anyiyewu, ga bak wangnyaak gɨ wura piya gɨ wuna, ko kuma ga bak apti gɨ tukya mang wangpang Gɨ bomsina gɨ wura piya, ga zuun kaasu gɨ wunhina apti pang mang wang pang mi boma gadok shinungnwu ko tak tangkai laak. Gade shinung panguya niga gaama ko peishinung wat bidelaak ga shinung mi sonong mal.